<hesitation> نبدأ بالرقم أربعة <hesitation> وتسعة، اثنين، اطناعش <hesitation> سبعة، خمسة، تلاطاعش، صفر، خمسطاعش، عشرة، تمانية، ستة، إحداعش، <hesitation> واحد <hesitation> تلاتة، سبعة، خمسة، و <hesitation> اثنين. <noise>